<noise> Tia mitegn'hira iaho zany, fa misy fotoa avao iah <hesitation> refa kindraikindraiky mitegno <hesitation> boky niraisi- fira- avao ka gn'enregistreny, gn'antony zany amin'ny manko zany anao raha ohatra ka mitegno hira anao ohatra hanesika hoe misy raha amboary da tena concentré anao fa raha ohatra ka hanisika hoe anao zany v- boky enregistré anao koa e mila concentré i mitegno anazy fa sy hoe tokony hoagnanao akogn'igny.